الصراحة أعتقد إن عدم حضور أحد جنازته <hesitation> بيكون شيء سيء جدا يعني حفل الزفاف يعتبر لحظة فرح، ومشاركة، لكن جنازتي تعكس نهاية الحياة ، يعني إذا ما حظر أحد يمكن يحسسك بعدم الأهمية في الحياة، أو تأثيرك على الآخرين.